Mʋ waba awʋ akpɔsɔɛ lɩla mɛ ɔtsɛ ɛlʋ ɛlʋ ala ɛlʋ ɛlʋ nɩdʋ mɛ ɛdɩnɩ lanʋ tɛɛ wamʋ gbɛkɔ wamʋ ɩgbele wamʋ atrɩkpe wamʋ atʋpanɩ mɛ tɔtsɛ wanɩ bʋakʋ naʒɔɛ la <hesitation> nɩyafɔ degɔmɛ abʋakʋ afɔna kpɔma dʋnʋ ɩtɩɛ bʋakʋ afɔ nakpɔma wayɔ gbɛkɔ vla gbɛkɔ la ɔlɛ ɔtsɛ dɩ bʋakafɔ nakpɔ mʋ ɩkʋ dɩ adʒɔ kʋ afɔ vlinye la mɛ asɩ wanɩ awʋ nanɩ afɔ nakpɔ gbɛkɔ layɔ navlinye nʋ ɩkʋdʒɛ mʋ waba atrɩkpe la mɛ atrɩkpe wanɩ alʋ wanɩ bʋakʋ akɔ nakpɔ atrɩkpe la mɛ ʋlʋvɩ wanɩ awʋlanɩ bʋaka atanɩ bɩ afɔvlinye nɛfʋɛdɩ la atanɩ lafɔ nakpɔ atrɩkpe kayɔ naʒa niliɛ nɛfɛ mɛ waba atʋpanɩ mɛ ataʋpanɩ la ɔlɛ ɔtsɛbe dɩ bʋakafɔ nakpɔ mʋ ɛsɛ kika dɩ adʒɔ alo ɔlʋka dɩ lekʋ la mafɔ nakpɔ atʋpanɩɛ kalʋ kamayɔyɩ nʋ ɔlʋɛ bʋakʋ edʒofue la ɔlʋɛ bʋakʋ ekuela ɔlɛ ʋlʋka lɛ mɛ.